Eso yo creo que son diferenciá no más por que son, kiti kiti nguilo té iná kuti iin nateó, na hú nakina yiva'a natí.